Ngoo otwa didilika nawa eliko loshilongo osho oshiima shimwe shafimana opo oshilongo shetu shidule oku kala shaya komesho opo oshilongo shidule oku kala shayambidida ovanhu vasho opo oshilongo natango shikale shamona kutya ovanhu vasho ota shivape naana shike oshilongo ngeenge kashina eliko lakanghama ile lili panghatu ili nawa nena oshilongo ita shidulu ku kala shaya komesho shaashi ota shikala shaa shanyika oluhepo ota shikala shanyika ondjala ota shikala shanyika omikifi hano ota shikala natango sha taalela omaupyakadi ahapu shaashi ita shidulu oku tonatela noku fila oshisho ovanhu vasho hano oshilongo ngeenge kashina eliko lili nawa kashina eliko tali dulu oku yambidida ovanhu vasho otashikala sha taalela omashongo nomaupyakadi ahapu mbela epulo olili naapa kutya oshilongo osha pumbwa okukala shaninga shike opo eliko lasho likale laxuma komesho ile opo shikale shili ponghatu ili nawa yelifikamena itashikeehela penya naapenya osha pumbwa oku kala shaninga shike otwapumbwa oku tala tete koinima aayo tuwete kutya oita idulu okweeta eedjo moshilongo ile ota idulu oku kala yeeta oyuuyemo moshilongo oshiima shimwe noxo natango twapumbwa oku kala twa tala kalunga eshi ashita okwa yandja eedjo dopaushitwe odo tadi yambidida ovanhu Hono kalunga eshi ashita eshito laye okwayandja eedjo dopaushitwe edipa mee editula mepangelo lomunhu opo adule edi tonatala yee adule okukala afila ovanhu vaye oshisho shoo osho tuna ovaleli ovo veli vakwatela komesho oshiwana ovo veli vakwatela komesho natango eliko loshilongo opo lidule okukala laya komesho opo vadule kulitonatela shaashi nena ngeenge otuna eliko ndadini okutumbula nande ookuli ouna nande omboloto weitula poshitaafula aapo ndee kapena kutya olye tii tonatele weipa ounona veli oopo keshe okaana otakeya taka nyodolako taka nyodolako taka nyodoloko naashi taikwapwapo itomono kutya olye alya omboloto oyo shoo osho naana neliko loshilongo ola pumbwa ku kala latonatelwa shoo osho osho kalunga elitula momake omunhu adule oku litonatela yee adule oku topolela ovanhu vaye oshiwana shaye keshe umwe adule oku kala amonako ile anyikako opo keshe umwe adule oku kala aya kefiku lomongula epulo olili nee apa kutya mbela eliko loshilongo ota likwatelwapo ngahelipi ile otalii komesho ngahalipi ile epangelo ota lilixumifa komesho ngahelipi otuna nee omikalo dihapu odo twapumbwa okukala twalongifa nodo twapumbwa natango oku kala tweditala kuya omikalo dilipipo ndawapala hatu dulu oku kala twalongifa opo eliko loshilongo likale laya komesho hano omapangelo okuna Oshiima aasho hatuu fana kutya omifindaladu odo dina okukala dalongifwa opo kutonatelwe eliko. Ndadini okutumbula nande omoshilongo shetu omu tuli omu otuna eedjo dopaushitwe dihapu twedipewa otuna efuta otuna iinima ihapu yopaushitwe shitya nee omahooli shitya nee oshike ndee natango ohatu dulu oku kala hatu nyenyeta tuudite kutya oshilongo osha taalela nande okuli ondjala oshilongo osha taalela nande omashongo omikifi oshilongo osha taalela omaupyakadi aahapu ashike otuna eendjo odo tadi dulu oku kala dalongifwa nawa dakwatwa nawa opo didule oku kala dakandulapo omaupyakadi aa oshinima shotete epangelo olapumbwa okukala latala kutya mbela eendjo dilipipo dopaushitwe tuna hatu dulu oku kala twalongifa odo tadi tweetelepo oyuuyemo ndadini okutumbula nande ookuli ounamapya epangelo ola pumbwa oku kala latula moilonga ounamapya opo aanhu vadule okwiilongela kuvoo vene aanhu vadule ku kala vamona oyuuyemo aanhu vadule okukala vamona eemumbwe defiku keshe hatu popi oikulya yefiku keshe tuna tukale tuna ovanhu itaanangele odjala molwaashi kapena oikulya eeprojeka dounamapya odapumbwa okukala datulwa moilonga fyee natango hatu tale keendjo dopaushitwe odo tuna kutya Eshi nee tuna eeprojeka dopaunamapya openi hatuhange omeva ngeenge ndadini okuumbula nande okuli ounyuni ouli wataalela oshikukuta odula ihailoko vali ngaashi yakala hailoko nale maala otuna peemito dimwe opo hatuudu kutya mepya langadi omuna ofifiya yomeva mepya lanhumba omuna ofifiya yomeva ile opaenda ondjila yomeva hano epangelo ola pumbwa okutala kutya peenele donumba opena omeva napaxupwe eemboola ndee ovanhu tavaningi oikunino tavakunhu oilikolomwa yavo opo vadule oku kala vamona oipalwifa voo vadule natango oku kala vamona oyuuyemo. Ngeenge nena oshiwana kashina oyuuyemo ita shililongele kushoovene ita shilongo eeprojeka dopaunamapya shikale tashiilongele oikulya kushoovene shikale tashiimonene oyuuyemo moku kalandifa nena oshilongo ota shidulu okukala shanyika oluhepo nondjala shoo osho tohange monena otuna oshilongo shanyika ondjala shaashi ina tutala komikalo odo tuna oku kala twalongifa okukala tweleetelapo oikulya ohatukeme shili kutya epangelo nali talepo nawa epangelo nalininge shinya naashinya ashike epangelo otuna oku kala twelishakeneka ondjlakati hatuningi eeprojeka hatu landifa oilikolomwa yomomapya loo epangelo talitupe nande eembuto ngeenge owatale nande okuli epangelo ngee ola udu kutya opena oshikunino shonumba shili momukunda wonga wonumba Ouministry wounamapya ohaufikama ile minister wounamapya ohafikama ndee taka tala oshikunino osho ndee ngee okwa mono kutya poima apa opena oshikunino ovanhu otavalongo ohayambidida ouministy ohauyambidida apa taudulu opo udule oku kala wakwafa ovanhu ovo ndadini okutumbula nande ookuli mopaife ngeenge otwa tala ovanhu vahapu ovena uukunino vashona veli momaumbo uukunino ovo eshi veli momaumbo uukunino ovo ohaalongifwa omunhu otakufamo iikulya tali meumbo yeenatango otakufako i- i ilongomwa aayo tekilandifa tashi mwee tashi mweetele oyuuyemo ngeenge nee watale elyenge olo lili pokati ko kepangelo noshiwana ngeenge oshiwana oshakala shihena oyuuyemo yasha oshiwana ita shilongo oikulya yasho kushoovene epangelo olo ashike twatala mulo epangelo ota likeehela oinima pondje nasho ota sheetele oluhepo moshilongo neliko loshilongo olina okukala lashuna pedu shaashi kapena aasho tashi yambidida epangelo epangelo olafa aashike ngeno ohandi hale okutya oto hale kutya olafa okaanda keli keengudi ngeenge eengudi oda dipo nena okaanda ota kawile pedu hano epangelo olo eengudi nounamapya olo efina e- e efina likwete oshilongo nonduudite kutya ngeenge otwa tula moilonga ounamapya nena eliko loshilongo ota lixumu komesho epangelo Nalitule moilonga eepoloyeka dounamapya nali tale natango koinima ihapu otuna nomahooli tatongwa eli mo moshilongo ile haamonika moshilongo penya naapenya epangelo nalitale keepo keepoloyeka aado dinasha nomahooli ndee natango nali tale kovanyasha otuna ovanyasha vahapu vamana eefikola davo velilongela iinima yayooloka ndee kavena oilonga omolwashike omolwaasho kapena oimaliwa aayo taifutu o- o- ovalihongi ile kape eemito doilonga odilipo dishona omolwaashi eliko loshilongo olanghundipala ndee ngenge natango ovanyasha ile onduudite kutya epangelo nalitwe omukumo ovanyasha kutya ngeenge owelilongela oshinima shonumba ndee kapena oilonga longa oilonga ei ilipo ovanhu nava deulwe kapena omunhu omunyengwi okutonga oshili ovanhu aveshe eshi elilongela oshinima aasho ta i- i- to ile elilongela efano olo takongo oilonga muyo osheshi kakwali adalwa eshishi oshiima eshiilonga ndee natango ngenge omunhu okwadja koshiputudilo shelongo lopombada ile koshiputudilo keshe oko elihonga ndee kapana oilonga ovanhu navaninge na- na naadeulilwe meepoloyeka ndee tava longo oilonga ei ilipo opo oshilongo otashikala shili nawa neliko loshilongo ota likala lili nawa nda natango ondahala okutala poshiima otuna ovanhu ovo vaxulila nande omeendodo onimulongo ile omee ile omunhu inaya kofikola nande nande aanhu aava oveli vaekelwashi moshiwana shaashi kavena omaulongelwe ashike ngeenge omunhu oo owemukufa ndee tomutula moshikunino kutya Ile tomuulikile kutya to- to tomudeula kutya omadama ohaakunwa ngaho ombidi ohaikunwa ngaho, omakunde ohaakunwa ngaho nena omunhu oo owemulonga oilonga notashi ka noshipupalele epangelo itali kala la langudumanenwa kovanhu vehena oilonga nena otuna ovanhu vehena oilonga molwaashi ovanhu inaadeulilwa valonge oilonga eyi ilipo okuudite kutya yeengenge okwelilongela okunina omupanguli otakaninga ashike omupanguli yeengenge okwiilongela okuninga omulongifikola kena fiku akalonge moshikunino kena efiku akalonge mopoloyeka yokulonga omahooli ile yoku yoku yokuu yokundulukapo nande eembete ile okundulukapo oitafula aanhu naalongwe navapulwe natango ondahala epangelo litale lipule ovanyasha unene tuu ovanyasha ovo vehena oilonga ava inaalongwa vapulwe kutya ove ouhole okuninga shike nena ota shikalele otashivakalele shipu oku kala valonga eshi voo veshi ile ounongo ou vena otuna ovanhu vahapu vena ounongo omunhu eshi ashike okupangela nande eembele doku nangala ile eeskopa doku tula e- e- e iikutu ile okundulukapo aashike oshinima omunhu teshi ndulukapo ashike omunhu oo inalongwa ina enda nale mofikola epangelo naleetepo oprograma ili ngaho oo taideula ovanhu ovo ina valongwa ile inavamona elongo ile inavaya kofikola ndee tava deulilwa tavapulwa kutya ovehole okuninga shike ndee omunhu keshe taningi oshinima aasho ehole opo tukufepo O- o ovanhu aava veli momapandavanda kavena oilonga yoo oinima aayo oyo tayeetififa oinima ihapu oulunga ou uli mokati koshiwana walundalala elongifo nai loikolwifa elongifo nai longangamwifi omahepakafano oinima aayo ota yeetwa shaashi oshiwana oshafya ondjala ovanhu oveli moluhepo ndee ngenge epangelo olatula moilonga eeprograma ile eeployeka odo tadi kwafele ovanyasha tadi vayambidida nena ota shikakufapo oluhepo neliko loshilongo ota lidulu oku kala lakanghama ile lili pomito ilinawa ondahala natango okukuma poshinima shoilongomwa otuna iilikolomwa yetu yomo ile nditye oyo hatuufana iikulya yetu yopamufyuululwakalo ngaashi nande eembe eenyandi ile shike epangelo naleetepo natango o- o- naletepo natango osho hatuufana kutya okulundulula oshiima tosheeta pamukalo uli xwepo oo taudulu oku kala shatulwa nande omomangeshefelo ndadini okutumbula omunhu otaningi nande omungome wadja meenyandi ile taningi nande okambisikiti kadja meembe ile taningi nande okambishikiti kadja meendunga epangelo nali deule ovanhu ndee tali valongo oku kala taviilongele kuvoo vene ile okushendja natango oilikolomwa yetu yopa ushitwe idule oku kala natango yatulwa ongushu yoo idule okukala yatulwa momangeshefelo ponele yoku kala hatutumu ouleke nande okuli otaadi kondje yoshilongo maala otuna oilongomwa yetu hatu dulu okwiilonga. Hatudulu oku okukala tweitula pandodo oyo taidulu oku kala yatulwa momangeshefelo fyee ohatu dulu okukala natango kukala tweituma kondje yoshilongo yoo yitweetelepo oyuuyemo ovanhu ovapumbwa okupatululwa vakale veuditeko kutya oilongomwa yavo ei vena yopaushitwe oyina ongushu ota idulu okukala yatulwa ongushu ota idulu okutulwa momangeshefelo otaidulu okukala yatumwa pondje yoshilongo ota idulu okukala yeeta oyuuyemo meni loshilongo osho tashi shunifa pedu onghalo yoluhepo osho tasheeta natango exumifo komesho lopaliko momikalo dili dayooloka. Kakele kaasho natango otuna efuta, otuna eedjo dopaushitwe odo hadi tududile mefuta epangelo nalikute ovanhu ovanyasha navaye vakalonge momafuta navalonge opo vadule okukala velimonena oyuuyemo aanhu ina kutongwa ashike kutya aaye otakui ava velilongela okuyowa ile okulonga nomeva ile oku longa nashike ndee ovanhu aaveshe navatulwe koshivixa shafaafana ndee ovanhu tava deulwa omunhu ohadeulwa ashike ndee tashiiva oilonga kapena omunhu adalelwe eshi okulonga oshilonga shonumba ndee atushe otwe lilonga opo tudule oku kala tuli ponghatu opo tuli onduudite kutya natango epangelo olapumbwa okukala natango latala keeprograma edi edi tadi tulwa ile ke- ke komaifano aa tatulwa nande okuli omoiputudilo yelongo lopombada epangelo nalitale shaashi paife otuna unene. Ovanhu vahapu velilongela oshiima shonumba ndee eemito doilonga kadipo shaashi oshiima oshiyadi yoo oshiima oshiyadi yoo natango o- o- omito eemito doilonga odilipo dishona oshima vali shimwe ndahala kukala ndadenga omufindo ondahala epangelo litule eefikola dopaungoba monomola yotete ngee tashiya kokudeula ovanhu ndee ngee otashiya poipumbiwa aayo taipulwa aanhu aava tave kelilongela keefikola dopaungoba ina papumbwa okukala pena oo- oi iipumbiwa aayo yanyaya kehonga tayiimbi vamwe vadule okukala vamona omito yokukala valongwa nena ngeenge epangelo olatula eefikola dopaungoba pododo ili nawa ndee ovanhu aveshe tava dulu oku kal avamona elongo unene ovanyasha uunona aavo tavadi meefikola vashona vadopa inesheendifa nawa ku kadula vakatwikila kiiputudilo yelongo lopombada ndadini okutumbula nande oo univesity ya namibia ano ovanhu nava twalwe keefikola dopaungoba ndee omunhu tahoolola ndee taningi oshiima osho euditeko kutya oshinima osho osho ehole osho ehole okuninga voo natango epangelo ondahala latula moilonga eefikola aado dinasha eeplograma aado datala koinima inasha nomangeshefelo oshoyo ounamapya shaashi monena ngeenge ohatu tono oshili ounyuni ouli ashike watala komangeshefelo Nounamapya oyo unene oinima aayo tayeeta naana oyuuyemo meni loshilongo ile taidulu oku kala yaxumifa komesho eliko loshilongo epangelo olapumbwa okutala koinima aayo ndee tayiitula moilonga ndee ounona tava deulilwa okukala velilongela kuvoo vene ngeenge onda didilika nonokuli ondamona ufilima vahapu komapandja omakwatafano opaungoba uunona moilongo okaana nghee taka putuka ota kalongwa okuhondja okanaa ota kalongwa oku kulula okaana ota kalongwa oku- oku- oku- oku okulifa oimuna ile ota kalongwa nghee oimuna ina okukala yapewa oikulya ile nghee ina okukala yatonatelwa ndee onduudite utya fyee otuli unene mee otuli unene twatala koo otuli unene ina tutula iilonga yokomake ina twiitula naana koshivalo lela kutya omunhu nakale nalongwe onduudite kutya ngeenge ounona ovatameke manga keli moshikunino ile mondodo yopetameko ngee okalongwa okuhondja ngee okalongwa okukulula ngee okalongwa okupanda ngee okalongwa okutunga nande oimbale ngee okalongwa okuninga nande eeskopa otashi kekaningila shipu shaashi okaana eshi takakulu ihaka kamanapo vali efimbo lako omunhu tamaneko ondodo onimulongo nonivali tai koshiputudilo shelongo lopombada eshi takaya kwinya modula oninhatu opo tamono kutya aaye ame mboli nghishi omuhongi ita ndidulu okwiilongela oulongifikola aaye ame mboli ondahala okuka shi kukaimba nande Eengalo dange aaye ame mboli onda hala kukaninga nande omupangi maala omunhu okwali telilongele oulongifikola ondiwete kutya ngeenge epangelo ola tale kutya ounona naadeulilwe oilonga aayo vehole okudja petameko ounona taa longwa ngaashi hainima ei younona taalongwa omapuka otalongwa shike ndee eshi omunhu takaya koshiputudilo shelongo lopombada itekiilongela oku- oku okutya okuulu ka shanghana ohakwiifanwa shike ile okuulu kwefuma okwafimana koshike hano ovanhu eho epangelo ola pumbwa okutala koinima aayo tayeeta elunduluko oyo taixumifa komesho eliko loshilongo ndee natango ohaidenge omufindo kutya naatale keefikola dopaungoba nadi tulwe moilonga ndee ovanhu aveshe tava deulwa kutya nee omunhu okuna ondjapo yashike shitya nee omunhu kena odjapo shitya nee omunhu inalongwa shaashike omunhu tadulu okulesha nokuuditeko kutya oshiima eshi ohaishilongo ngaha ndee natango ohandi pula kutya epangelo natango nalitale kokutula moilonga o- o omilandu unene delongo odo tadi dulu ehongo nali tule omulandu welongo oo taudulu okukala wuuditiweko kovanhu aaveshe hano kutya momukalo ou kutya otuna ovanhu vetu vena omaulema ayooloka ndee ovanhu ava vena omaulema ovapatelwa pondje ngeetashiya keemito delongo ovashona outuna eeprecenter dishona nande haaveshe vapatelwa kondje aanhu vahapu ovapatelwa kondje mwaashi kutya kapena ou teva yambidida omunhu nande okuli kokatemba Otashiikalele shidjuu okuya kofikola ile okuya kofikola yopaungoba akalongwe molwaashi kapena ou temutwalamo otunamo ngoo shili eefikola ndee ehongo lovanhu aaveshe ina kutalika ko ina kutalika kuukwatya wokolutu kutya omunhu okuna oulema ile okwafa peni ovanhu aveshe naakale vatalelwa pepandja limwe aalike taapewa eemito difike pawe doku kala vamona elongo opo vadule okukala veli longela kuvoovene voo vadule voo vadule okukala natango vaeta eliko loshilongo likale lili nawa shaashi onduudite kutya ngeenge epangelo ina litula moilonga eeprograma aado tadi xwaxwameke exumifo komesho leliko loshilongo nena oshilongo ota shikakala shawila moluhepo oshilongo ota shikakala shawila mondjala oshilongo ota shikakala shina omikifi nomashongo nomaupyakadi ayooloka oshilongo natango ota shidulu okukala shina eendjo shaashi otasheehela pondje yoshilongo shaashi oshadopa oku kala shatala komikalo odo tadeeta ile tadi xumifa komesho eliko loshilongo onduudite kutya epangelo ola pumbwa oku kala latula moilonga eeprogram ado dafimana noku kala ladeula ovanyasha nakeshe oo eudite kutya okwa pumbwa okukala ile ota dulu okukala alonga shonumba ile shongadi. Oshinima vali shimwe ndadi ndahala okukala ndahala shatulwa moilonga onda hala epangelo likale latala komikalo kutya opena ovanhu venya vadja meefikola omunhu afiyapo ofikola kaimba pamwe omaupyakadi nande okuli onumba emuhanga ndee tafiyepo ofikola Ndee eshi ngoo eudite kutya okuli nande omeedula omilongo mbali opo apatuluka okuudite kutya mboli ondapumbwa okushuna kofikola aanhu ovo naapewa omito yokukala vashuna mofikola opo omunhu ekelihonge ina kutalika kutya omunhu okuna eedula dili ngapi ngaashi naana hashingingwa kiiputudilo yelongo lopombada kutya omunhu okuna eedula omilongo nhee ile okuna eedula omilongo nhano otiilongo ovanhu ava veudite kutya natango ovahala oku kala vapewa omito yoku kala velihonga naapewe omito yokukala vashuna meefikola ndee tave kiilonga. ndeetatale kutya otekiilongela shike shaashi omunhu oo okushinale kutya paife eshi tashuna mofikola okwa hala okukaninga shike okwahala nande ondjapo yonhumba yee adule oku katwikila kelongo okiiputudilo yelongo lopombada hatu popi ngoo nee efikola dopaungoba hano ondiiudite kutya epangelo nali tale koinima aayo yafimana oyo taidulu oku kala yaxumifa eliko loshilongo komesho loo natango talixulifapo oshiima shoku kalya omikuli ko ile shoku keehela oimaliwa omolwa ngoo nee kaimba pamwe omaupyakadi onumba nongadi ndee ola pumbwa unene oku tala koinima aayo tayeeta oyuuyemo ngaashi ounamapya eedjo dopaushitwe epangelo otuna efuta ohali yandje eeshi ile outuna nande omahooli taamonika moilongo naatulepo natango tadi dulu oku kala kutya tadi tale kutya omunhu keshe okwa mona okwa okwa mona ouwa oo tautudilile meendjo odo hadi meendjo dopaushitwe odo tuna moshilongo eedjo nadi longifwe nawa Ndee keshe umwe tadulu oku kala amonako ndee natango nalitale kutya mbela omikalo dilipipo hatu dulu oku kala twalongifa opo tukale twakwata nawa eliko letu opo tuhawile meendjo opo tuhawile mondjala opo tuhawile momikifi shaashi iinima aishe oyo ohayeetwa molwaashi eliko loshilongo kalipo eliko olanghundipala eliko olashuna pedu eliko ota lilongifwa nai hano nali tale natango komikalo doku kwata nawa eliko loshilongo eedjo odo dilipo ngaashi naana omunhu ekwete eyi peke atila liidengepo shaashi ngeenge olatatuka nena ngaho kena kutya okwa etapo shike okwawila moluhepo hano nepangelo osho naana lapumbwa okutala ndee tali tale komilandu odo di tadi dulu okulongifwa mokukala lakwata nawa eliko loshilongo opo ngoo nee oshilongo tashi dulu okukala shaxuma komesho shoo ita shidulu okukala shawila moluhepo shoo natango ota shidulu okukala shakwafela ile shayambidida natango oilongo oyo tainyengwa ile oyo yapumbwa omakwafo ponele yoku kala ota sheehela omanga shina eedjo omanga shina tuna aanhu valongwa taadulu ounduluka nokweetapo iinimaaayo taidulu okukala yaetapo natango eliko loshilongo ile taidulu okukala yaxumifa eliko komesho.